binnes sun won yeden bere garatan won ak fukoa tok kaba bere ilman ishia kaskayete won biri itguret aminen bare sun bisanen it bufeti sagale hin' nyaatini aminen duum lilla qurumsitii, saa dibinen lafakate ijeti mil ishia ka duran kunen diko chacharekeoa hark ishia ka duran chacharekeoa milin dederaa saa diibinen lafa kaate ijjeti lila dertua fuko sunen ilman kas kayeti.